Ah ah, mahay mitsara koa kay ry agno ny biby amin'ny tontolo mazika tiky. Reo io kay zany da tena mana ny maha izy azy manoka amin'y tontolo etoy, reo io no manao ny fandaminan'ny natiora. Da misy koa ny fifampitokisana eo amindreo samy tsirairay aby. Ny raha mba mety hampianariko andreo zany de mba ny fahaizandreo mampiry ny toera misy andreo na miaro andreo amin'ny loza mitatao.